أكثر رومانسي شفتو كان وقت حضرت عشاء في مكان على البحر مع شويا ضو خافت و الموج يهدر، الجو كان هادي و ناس حولينا يضحكو و يستمتعو باللحظاتهم، بالنسبة ليا كانت لحظه هاديه مليانه بالحب و التفاهم بين الناس، حسيت بالسلام الداخلي و كان كل شيء مثالي الجو والمنظر و لا الأشخاص، كل شيء.